Misy hany zany tena mampiavaky an'olo io any, bengane bharata io zany da mampiavaky olo agny io; io zany hany tena matsiro da ny olo vezetarien reo moa tena tia azy io da io zany tena mamapalaza andreo agny.